<...>Eka, <shushes> ñy biby mana fihetseham-po manahaky ñy olombelo. <shushes> Fihetseham-po mahazatsy atorony ñy biby antsika a: -Ñy fitiava noho ñy firaiketam-po aminy ñ'olombelo, -Manahaky anizay ñ'alika a, -Ñy piso; -Misy koa rozy masiaky ,manahaky anizay ñ'alika lafa i ro masiake e, romodromotany teña a <shushes> iahañiny, ñ'alika koa mahay malahelo, misy ñy fomba a anehoany ñ'azy. <...>